Ebi meta ni mel yan re rui enodo de ude̠ mel bui enodo de ude na da mie eba re-yie me mha ghon ewan ore yien <hesitation> because wel bhare wu yie-bho-ni agbona <noise> emhi so-so o̠eribhor nagbona wel ghami oria no gha ya wunia aghat tiole wel ki sikiole onuwel yan re riri bho re hua na nia a hua ni ebamie bhe gbe ewan afeke re-shia ewa are̠ gbi ofe nor ribho khe afere re shia nada mie ni ghe nughe do ri uri re huo ufeke usi udo re hua ufeke usi eww re-lele ewan areke re lue mhi ke-keke ugha mi bolu ne mhi toto nor gualar wel ghe emhi mhon dodiahe elki feke tiole uki lole taloo uki re kpen re lor tailor nor sen uki re-kpen reloo tolor na damie oria na da mie ore yan ro-hua wel gha kil yirio re toor buolu de oye dore-ri-ri dore huaa because oria nor tobole <noise> wo hua agbe-ran oloshian agberian oloshian oleze ari-ki re hua. Ari uri rehua ureke mue kpen bhe gbe na da mue emi ni malu rebhe oki shie osose oki shie emiesi-oki shie amhan ta olenor arue mi nor jabi <hesitation> wel dotua wel leba ona kio wel ghe oni ki emi notoha gba wel daghole ibowu ohie ikeran-mhen nare shian wel kil yon yhooo ebeye dena bioni eyo biemhen oki ri kperan shian mel mhoe aya gbon nenor ria na re eyo e̠ me̠ re baki shor na da mie ghe oria nime le de nabio omhe kperan wel enel mel ki der shi oria mi jie oki ona mhi ki do̠ gha ghuwo rion onemi ki da kie mhi obhe bhe jio emhi nor diarior bha gba hie-hie uki dan ria-ria dor gha vie gbe udo gha lue mi keke nor mhan gba eni keke yohe iziegbe ore shia bha gbo oda ghe ori boie obuwa wel bha sabor bun uki do shi eria kio egiu bhu rio uki gha gualor shian. Inel mholen uki dor mue ebare gbole-bho-a ror muo pia udo muo sisi uki do gha gbole bhoa shian gha dio-ga mio ebho egho na da mie ghe wel mha sbor mie ba sabor lu inel bha saba luo kpa wel bha bha sabo lue va aruo bhi rio aki mue bhe ghan uki gha riobhe gha ede-de mhe de uki gha loya nume na ki sibhe ran va gha du wa uki kere ghe iboe nu we len de nabio ekio tor eto khu ebu wa-edo toi ebu wa edi ukpo uran mhe ne̠ ebie ebie ka olese nada mie ghe. Wel gha daghe ori boe o̠ mhen gho wel bha le jio da mioni gho ni wel mhan le iwina be̠ olu nore mior ni ghor ni or wel kede odu-kpon rie yor wel ki wel ghe ukpon orieyor mel mhon le uson mhu kpon oli mel lai yor oku dor ri bhe giu wel bha supose egiuwel bha rio udo gha rie bhor oni so-so yole orna da yor na tama bha ghe ewun oda re yin bho na ghona ikhere nia ore gbe ofe-nor ribha khe na da mie ukpede nor kike wel ki ghe wel do̠ gha gua bhi agbe-ran ekpen ore-yin ehagbona eghon ghon ore yin bho na gbona ena nu yor oselobu nore ma bhe ni nor si jesu amen.